Gny fomba fifandraisan'ny alika aloha voalohany aminin'ny alalan'ny fivovògna na hoe mialy mialy vavin, mialy ataontsika ohatsy zao gny alika raiky mahita vaviny de mandeha magnegny izy magnatihaty ny vaviny de avy koa gny alika lahiny raiky baka agny de masieky mialy samby hiady ho tompony zany reo e de amin'ny alalan'igny zany manomboka misy émotion fifandraisana gny alika fa tsy voatery hoe aaa ataontsika an'zao fomba fap- ampifandray gny alika fa amin'ny alalan'ny vaviny zany fa- ifandraisan'gny alika iabiaby.